Bilenda kam kuugal mum kanjun woni ɗum taƴane haakolooji maa. ɗum taƴane ɓiɓɓe leɗɗe maa, gam ngaɗa liyo koo njonnga maaroori e majjum, ɗum waɗane blenda majum ɗum taƴita ina ɗum koye ngarta pamaroñ pamaroñ.